Poaj te mei ua nu tu-tu ramun tara min <hesitation> min teng, <hesitation> elam hamanas ela nam tara min kiu ramun. Lam na, lam e la ua nam tere seh te ka me no a kiu ramun tanou, be lam te na kesul ramun mui tara ramun tanou. <hesitation> Lam e galus e mua min lalap, min hapalis tamulam ne lam e-e ririput si mua tara a-a kiu ramun te ka yowan. Ka me na mij kiu ramun tara min pal na a koaikoai tara mij mes a miji pal tara tol ni pinapo, koaikoai a mes u lain kamer a min koaikoai tariru. A min pal ri yowan iau te lu e mua lam a min ramun poaj te parak ua na a latu na te mei wa no tu ramun tara mini, a mini teng i-i pinapo. Lam e ririput mua tara min koaikoai, lam e galus e nam a min hapalis tara min koaikoai, lam e nous si ne mua koaikoai, e nou. Na sa sai te a <hesitation> tuan ni <hesitation> kui e mulam tara u ramun, ke lam na lu pasi mua tara min koaikoai ri yowan. Eiau te toai sila hamas mua lam, te mei ua nu tu ramun tara langij.